Bo, sai nen, l'ai gia nutalu co mi ch'a i ie la zigrinatüra però sai en ël mutìu esatto për përché a ie cula roba li, forse al e la stampa d'la muneda ch'a fa cul travai li, a sarà prope la furma d'la muneda ch'a deu esi parei